Kauk lanu'u napu xil'iung de ndeu mas kauk lanu'u pu xil'iung nguang rapu re kua bake kimbia baeung y kingyiep pus napu ni pep ni pep nji bakja chikiuaja pus es kingiep lem kua manadeung kon xil'iung nguang per chu ya mut kua lataung napu xil'iung ya kua manadeung nareung kingiep kul'us ke ke casi kimbia mut napu sau ma kingiep y par kua manaseil nda tambor de kujuai manaei naseil y maiñ ngjai pun bakja ngul'us par manale'ejp saria rikji kames lumei pus napu lem maiñ kua bake kupu pur napu xil'iung pu rapu re kua peuk manake par kua manadeung mi'ia balei kua manamai par manama nadeung na'eje ngjai lem tapejem rapu y par ngjai kimbiep ngul'us takal xikiau pus kupu lem kua manake manadeung k'ua kimbiep ngul'us se xipia kupu lem kua manadeung par ke ngjai laei lem lem xil'iung ne kua bake napu lem lanun'u kauk.